Pos possimenti es custión estética porque pa colgal enas paeris un santu o un quairu namás te hazi falta un cravu o un garabatu. Ave, que si es un quairu aparenti pos tapocu es custión de hazé-li un bujeru peru me comprendis, no es? Cucha, á si la pregunta va a sel polos marcus delas puertas. Güenu, pos ara que lo piensu, pos pocu más o menus. Si ain pernius i puerta pos ya se puei fechal la puerta.